คิดว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าตอนนี้มันมีเทิงให้กู้ ให้กู้ง่ายง่าย ให้กู้โดยที่บ่มีอิหยังค้ำประกัน มันกะเลยเฮ็ดให้กะรู้สึกว่า กะอยากได้หยัง กะกะซื้อ กะกะกู้เงินซื้อ

ไปธนาคารกะปรึกษาเจ้าหน้าที่อยู่ธนาคาร ถ้าไปสหกรณ์กะปรึกษาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กะต้องปรึกษาคนที่กะต้องการที่จะเฮ็ดธุรกรรมอยู่หม้องนั้นนั้น เพราะว่าหั้นกะบ่กะ กะกะแค่ต้องถาม จบ

เคย เอาของมาขาย หาแนวอื่นมาขาย หาตุ๊กตา หาหนังสือ หารองเท้ามาขาย

สะดวกกว่าแน่นอน เพราะว่าแค่สแกน แค่ถ่าย แค่กรอก กะ ให้ได้เงินแล้ว

จะไปลงทุนเฮ็ดอิหยังสักอย่าง อาจจะเป็นเกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าการรับของมาขาย

คุ้มค่า เพราะว่าการที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ย นอกจากสิได้ความรู้แล้วเนี่ยเฮายังได้ connection เฮายังสามารถที่จะได้แนวคิดจากเขา บางเที่ยมันอาจสิต่อยอดได้มากกว่าดอกเบี้ยที่เฮาต้องเสียให้การกู้เงินเฮาได้

อาจจะต้องตัดสินใจก่อน ว่าเฮาสิเอาเงินไปเฮ็ดหยัง ถึงว่าบ่ต้อง บ่ต้องมีหลักประกันแต่ว่าบ่เฮาว่าสิเอาเงินไปเฮ็ดหยัง เฮาเฮาบ่กู้คือเก่า

มีความมั่นใจหลายว่าเขาสิปล่อยกู้ให้เฮาแน่นอน เพราะว่าเฮาบ่เคยมีประวัติที่มันบ่ดีเกี่ยวกับการจ่ายหนี้ จ่ายสิน ฉะนั้นแล้วเฮาเฮาเฮาว่าธนาคารที่เฮาเฮาอยู่เนี่ยเขาเฮาสิปล่อยกู้ให้เฮา คันเฮาต้องการ

หั้นบ่แม่นแอปที่เป็นแอปธนาคาร คึดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เพราะว่ามันเป็นการที่คึดต้องให้ข้อมูลคึดไปกับไผคึดบ่คึด บ่คึดว่าเขาสิเอาไปเฮ็ดหยัง ซึ่งอย่างน้อยมันคึดต้องมีการกรอกคึด กรอกเบอร์โทร กรอกอีเมล หรือกรอกอิหยังที่มันสามารถยืนยันตัวตนมาฮอดคึดได้ ฉะนั้นคึดบ่ควรที่จะเฮ็ด

ข้อดีกะคือ บ่กะดอกเบี้ยหลาย อาจจะบ่เหมือนไปกู้ธนาคารหรือว่ากู้นอกระบบ เพราะว่ากะเป็นญาติกัน กะกะเหลือกัน กะบ่ได้คาดหวังที่จะได้กำไรของกันและกัน

ข้อเสียกะคืออาจสิเฮ็ดให้ผิดใจกันได้ เพราะว่าบางเที่ยเนี่ย คนที่อยากกู้อาจจะอยากกู้หลายเกินที่คนมีเงินสิให้กู้ได้ กะกะสิทะเลาะกัน

กะคือต้องแจ้งความ เพราะว่าการเป็นลูกหนี้นี่บ่แม่นว่าสิมีสิทธิ์ในกะกะ เพราะว่ากะติดเงิน กะบ่ได้ติดแนวอื่น ฉะนั้นหั้นกะกะข่มขืน กะกะควรที่จะไปแจ้งความ

คึดว่าเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เจ้าของลำบาก คึดบ่ควรที่จะกู้เงินเพื่อมาเฮ็ดบุญ เพราะว่าสุดท้ายแล้วสิได้บุญ บ่ได้บุญมันคึดได้ความทุกข์ใจ

คึดว่าการกู้เงินนี่เฮ็ดให้คนขาดความรับผิดชอบหลาย โดยเฉพาะการที่กู้เงินมาง่ายจนเกินไป ง่ายจนบ่มีหลักค้ำประกัน บางเที่ยเนี่ยมันสิเฮ็ดให้คึดทุกข์ใจ นอกจากบ่มีเงินแล้วอาจสิเฮ็ดให้คึดกำลังใจในการคึดชีวิตอีก

คึดว่าคนอีสานนี่เห็นเรื่องกู้เงินนี่เป็นเรื่องที่ธรรมดามาก เพราะว่าคึดเป็นอาชีพที่หาคึดกินค่ำ คึดบ่มีเงินสำหรับมื้อนี่คึดคึดกู้ มื้ออื่นคึดไปเฮ็ดงานแล้วคึดคึดมาคึด มันเป็นเรื่องทั่วไปของคนอีสาน

เคยลงทุนในการซื้อตุ๊กตาหลายหลายมาขาย หรือว่าเคยลงทุนในการไปซื้อหนังสือมาขายต่อ เพราะว่าเฮาเฮาว่ามันเป็นช่องทางในการหาเงิน นอกจากที่เฮาจะได้เงินประจำ

คึดว่าตอนนี้งานประจำหรือว่างานที่มันได้รับเงินเดือนนี้ มันอาจสิบ่เพียงพอในการคึดชีวิตตอนนี้แล้ว ฉะนั้นแล้วการลงทุนหรือว่าการเปิดธุรกิจเป็นของเจ้าของนี้ อาจจะได้กำไรหลายกว่า

คึดว่าลงทุนเกี่ยวกับการเฮ็ดเกษตร เฮ็ดไร่ เฮ็ดสวน เฮ็ดนา เพราะว่าคนอีสานเนี่ย มีพื้นที่ในการเฮ็ดสวนเฮ็ดคึดเนี่ยหลาย ฉะนั้น การลงทุนเนี่ยคึดสิมักเฮ็ดแนวที่คึดมีอยู่แล้ว คึดสามารถต่อยอดได้ คึดคือปลูกต้นไม้ ปลูกข้าว ปลูกหญ้า

การลงทุนซ่อยให้ชีวิตมั่นคงขึ้น ถ้าเป็นการลงทุนที่ซ่อยมีความรู้ มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น แน่นอนว่าตอนแรกแรกอาจจะเฮ็ดได้บ่ดี แต่ว่าหั้นซ่อยค่อยค่อยพัฒนาไปเรื่อยเรื่อย สุดท้ายแล้ว ซ่อยว่าสุดท้ายชีวิตซ่อยสิดีขึ้นแท้

การลงทุนในสหกรณ์นี้มีความเสี่ยงต่ำ แต่ว่าอาจจะได้กำไรน้อย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย หั้นเฮาเป็นเกษตรที่เฮาบ่ได้อยากที่จะมีความเสี่ยงสูง เฮาเฮาว่า จะลงทุนในสหกรณ์ดีกว่าในตลาดหุ้น

การลงทุนกะคือการที่เอาเงินไปลงทุน อาจจะเป็นการลงทุนที่ให้เงินเฮ็ดงาน ให้มี passive income ในตลาดหุ้น หรืออาจจะลงทุนในเรื่องของการเฮ็ดกะ เฮ็ดนา เฮ็ดสวน active income ให้มีเงิน ให้มีกำไรขึ้นมา

การลงทุนสำคัญกับชีวิตเฮามาก โดยเฉพาะคันเฮาบ่เฮาว่าอนาคตเฮาสิเป็นจั่งใด การลงทุนที่เป็น passive income นี่ สิเฮ็ดให้เฮาเนี่ย มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเฮาเฮายังพอมีเงินก้อนนี้เป็นบั้นปลายชีวิตของเฮา

คึดว่าเหมาะกับซุคน เพราะว่าการลงทุนนี่มันบ่แม่นว่าต้องเอาเงินหลายหลายไปลงเทื่อเดียว แต่ว่ามันสามารถที่จะค่อยค่อยเอาไปใส่เดือนละพันสองพันคึดได้ สุดท้ายแล้วเนี่ยหั้นเก็บระยะยาวห้าปีสิบปีเนี่ยมันคึดสิมีกำรไหลายขึ้น ฉะนั้น อันเนี้ยมันคึดสิสร้างความมั่นใจให้คึดว่าสุดท้ายคึดคึดยังคงมีเงินตรงนี้ พอที่จะคึดในบั้นปลายของชีวิตอยู่

กะมีทั้งกะและบ่กะ ถ้าเกิดว่าเป็นโซเชียลที่เป็นช่อง YouTube พอดคาสต์ที่เพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับการลงทุนอยู่แล้ว อันเนี้ยกะกะสิกะ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นช่องที่เป็น Facebook เป็นคลิปสั้นสั้นที่ว่าอยากรวยเร็วเฮ็ดจั่งซี้ได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์​ อันนั้นกะสิบ่เชื่อ กะอยู่ที่ว่ากะติดตามหรือว่ากะเห็นคลิปนี้ผ่านช่องทางใด กะจั่งสิกะหรือบ่กะ อยู่ที่การตัดสินใจของกะ

ตอนนี้คิดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของค่าตอบแทนมากกว่า เฮาสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงสูงได้ คือเฮาถือคติว่า เฮาลงทุนตั้งแต่น้อย ระยะยาวเนี่ย จั่งใดมันเฮาน่าจะได้ผลตอบแทนดีกว่า

ตอนนี้คึดว่าให้ผู้อื่นจัดการให้ดีกว่า เพราะว่าคึดบ่ได้มีความรู้ที่จะตัดสินใจในการลงทุนเองขนาดนั้น คึดอาจจะต้องมีคึดกลางที่เขาจะเป็นคนเฮ็ดการลงทุนให้คึด เบิ่งเรื่องการลงทุนให้คึดได้ดีกว่า

คึดว่ามันมีความสำคัญ เพราะว่าการที่คึดจะเอาเงินไปลงทุนในอิหยังเนี่ย คึดคึดต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นว่ามันมีความเสี่ยงหลายปานใด ฉะนั้นแล้วการที่คึดได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ย มันถือว่าคึดมีโอกาสหลายกว่าผู้อื่น ฉะนั้นยิ่งเรียนเร็ว ยิ่งศึกษาเร็ว คึดสิเฮ็ดให้คึดมีโอกาส มีกำไรหลาย

คึดว่าเหมาะกับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี เพราะว่าการที่คึดจะลงทุนในคริปโตเนี่ย คึดคึดต้องมีความรู้ว่าคริปโตมันคืออิหยัง มันเป็นจั่งใด มันสิขึ้นมันสิลงตอนใด ฉะนั้นหั้นคึดบ่มีความคึดตรงนี้มันคึดบ่เหมาะกับคึด

ว่ามันเฮ็ดให้เฮามีอิสระทางการเงิน เพราะว่าเวลาเฮาลงทุนเนี่ย เฮาลงทุนเที่ยละน้อยน้อย ไปซุเดือน ซุเดือนเนี่ย มันเฮาสิเฮ็ดให้เฮาเฮาว่าบั้นปลายชีวิตเฮาสิพอมีเงินตรงนี้ เฮาสิเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเฮาสิมีอิสระทางการเงิน เฮาบ่ต้องเครียดหลาย บ่ต้องเก็บเงินหลายเพราะว่าเฮาลงทุนเรื่อยเรื่อยอยู่แล้ว

น่าจะเป็นเรื่องของการขาดทุน เพราะว่าเวลาที่เฮาลงทุนไปหมื่นหนึ่งเนี่ย เฮาเฮาบ่อยากจะให้เงินเฮาเหลือเก้าพัน ฉะนั้น คันสิกังวลที่สุดเฮาคงเป็นเรื่องกำไรหรือการขาดทุน ⁠

มีความกังวลสูง กะเลยเป็นที่มาว่า ต้องเลือกธนาคารหรือว่าเลือกคนที่กะลงทุนนำเนี่ย ต้องเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะว่าเงินที่กะหลอกไปเนี่ย มันบ่สามารถเอาคืนได้

รัฐบาลเนี่ยควรสนับสนุนให้คนลงทุนหลายขึ้นอยู่แล้ว เพราะว่าการลงทุนหลายเนี่ยมันกะสิเฮ็ดให้ได้กำไรในระยะยาว การลงทุนมันมีข้อดีของมันอยู่แล้ว และกะในอนาคตกะบ่รู้ว่าเงินกะสิเป็นจั่งใด เงินมันสิเฟ้อปานใด ฉะนั้นการที่สอนให้คนมีวินัยในการลงทุนเนี่ย มันกะสิเฮ็ดให้มั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยของกะ และกะอาจจะเฮ็ดให้คนบ่เหลื่อมล้ำจนรวยกันปานนี้

คิดว่ามันคงจะมีการลงทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายขึ้น อาจจะคล้ายคล้ายกับคริปโต แต่ว่ากะบ่ได้มีความรู้ในทางนั้น

อยากมีเงินหลาย เวลาไปเที่ยวสิได้สำบายใจ อยากที่ยามมีอิสระในการใซ้เงิน บ่ต้องมาใซ้ว่าเดือนนี้สิพอใซ้ หรือบ่พอใซ้

คิดว่า การลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนความเสี่ยง กะคืออาจสิได้กำไรหรืออาจสิขาดทุน แต่การออมเงินเนี่ย ในอนาคตอาจจะขาดทุนแน่นอน เพราะว่ามันอาจจะเกิดเงินเฟ้อเกิดขึ้น เฮ็ดให้เงินที่กะมีอยู่ในตอนนี้ อนาคตอาจสิบ่ได้มีค่าส่ำนี้แล้ว

ความอดทนมีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนอยู่แล้ว เพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องใจเย็น มันต้องใจนิ่ง โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าการลงทุนในกองทุนที่อาจจะต้องใซ้ระยะยาว หั้นใซ้ใจร้อน ใซ้บ่มีความอดทน มันตกจักหน่อยใซ้ดึงออกเนี่ย อันนี้ใซ้สิเฮ็ดให้ใซ้เนี่ยเสียผลประโยชน์ได้

ระยะยาวจะเหมาะกว่า เพราะว่าระยะยาวเนี่ย อาจจะได้กำไรน้อย แต่ได้กำไรเรื่อยเรื่อย แต่ระยะสั้นเนี่ย อาจจะมีความเสี่ยงสูง

กะเอาไปลงทุนต่อคือเก่า กะต่อยอดโดยการลงทุนไปเรื่อยเรื่อย

คึดว่าตอนมัธยม เพราะว่าการลงทุนมันต้องมีความรู้ว่าคึดไปลงทุนในอิหยัง ทรัพย์สินอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรน่าลงทุนหรือเปล่า คึดจะต้องมีความรู้ อาจจะต้องมีพ่อแม่คึดเบิ่งคึดแยงจักหน่อย

จะเริ่มต้นจากการติดต่อธนาคารที่เฮาเฮาประจำอยู่ ว่าธนาคารนี้มันมีกองทุนอิหยังที่เฮาสามารถลงทุนได้แหน่ ซึ่งอันนี้เฮาเป็นพื้นฐานที่อยู่ใกล้ชิดเฮา แล้วเฮาเฮาสามารถที่จะคุยกับเขาได้ เขาเฮาสิแนะนำเฮา

กะมีความพร้อมในการลงทุนอยู่แล้ว เพราะว่ามีเงินเดือนประจำ กะกะหักจากเงินเดือนไปลงทุน DCA เป็นรายเดือน แต่อาจจะบ่ได้หลาย

รู้สึกว่าการเล่นหุ้นเนี่ย เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง เพราะว่าการเล่นหุ้นเฮาจะต้องเฮาว่า หุ้นแต่ละเฮามันเป็นจั่งใด เศรษฐกิจแบบนี้ หุ้นตัวนี้มันสิขึ้นหรือมันสิลง แต่เฮาบ่ได้มีเวลาที่จะไปเบิ่งเศรษฐกิจปานนั้น เพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดงานในสายทางนี้ ฉะนั้น เฮาเลยเฮาว่าการเล่นหุ้นเนี่ย บ่ได้เหมาะกับเฮา

คึดว่าคนอีสานส่วนใหญ่นี้บ่น่าจะมักเล่นหุ้น เพราะว่าเพิ่นบ่คึดว่าหุ้นคืออิหยัง แล้วคึดอาชีพของเพิ่นเนี่ย บ่ได้มีเวลามาเบิ่งเศรษฐกิจปานนั้น บางคนอาจจะรับจ้างหรือว่าเฮ็ดคึดเฮ็ดนา คึดเลยคึดว่าส่วนใหญ่คงบ่เล่น

สำคัญกับคนในยุคนี้ เพราะว่าการเล่นหุ้นเนี่ย มันเฮ็ดให้เฮาได้กำไรสูง เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย หั้นมีอิหยังเฮ็ดให้ได้กำไรสูงเนี่ย เฮาน่าสิเล่น แต่ว่าการเล่นหุ้นเฮาต้องเบิ่งว่าเฮาที่เฮาเล่นเนี่ย เป็นเฮาที่มั่นคงอีหลี เป็นเฮาที่เฮ็ดให้ได้กำไรอีหลี ซึ่งตรงนี้ล่ะ มันยาก

ถ้าเป็นหุ้นแบบเป็นโตโตนี่โตบ่เคยเล่น เพราะว่าบ่กล้าเล่น บ่โตจักหุ้น เคย พยายามแล้วแต่ว่าบ่เข้าใจ อาจจะเป็นเพราะว่าโตบ่ได้อยู่ในวงการนี้ แต่ถ้าเป็นที่กองทุนเนี่ย โตเคยเล่น

บริการดีนะ เพราะว่าเค้ากะจะถาม มาเฮ็ดหยัง มีหยังให้กะบ่หรือว่าอันใดบ่เข้าใจเขากะสิกะกะคุย

จะขึ้นอยู่กับธนาคารและกะขึ้นอยู่ว่ากะไปเฮ็ดอิหยัง บางเที่ยสมมุติกะอยากไปแลกเงิน อันนี้อาจจะบริการบ่ค่อยดี เพราะว่าบ่ค่อยอยากให้แลก บ่รู้ว่าเป็นอิหยังคือกัน แต่ถ้าสมมุติกะสิไปฝากเงินอิหยังจั่งซี้ อันนี้บริการดี แต่ว่าคนหลายคือเก่า

ธนาคารกรุงไทย เพราะว่าใซ้มาโดน ใซ้มาตั้งแต่เข้ามารับราชการ ใซ้เลยรู้สึกว่าใซ้ใซ้สิได้ใซ้ธนาคารต่อไปเรื่อยเรื่อย ใซ้เลยบ่มีธนาคารอื่นให้มาเปรียบเทียบ

บ่ค่อยได้ไปฝากเงินกับธนาคาร แต่ว่าหั้นไปเฮ็ดธุรกรรมแนวอื่นที่ธนาคารเนี่ยกะถือว่าบริการดี

เริ่มใซ้ตั้งแต่ตอนประถม เพราะว่าคุณครูให้เปิดธนาคารซุคน

เพราะว่าเงินเดือนประจำมันผูกกับธนาคารนั้น มันล็อกไว้แล้ว กะเลยกะธนาคารนั้นเป็นหลัก

สะดวกขึ้นตรงที่บ่ต้องพกกระเป๋าเงินไปไสมาไสกะคือกะโทรศัพท์สแกนจ่าย จบ แถมยังสามารถมาบันทึกได้ว่ากะจ่ายอิหยัง กะซื้ออิหยังไปแหน่ จากสลิปที่มันค้างไว้ในรูปภาพของโทรศัพท์

เลือกธนาคารกรุงไทย เพราะว่าคำตอบเดียวกะคือ มันผูกกับเงินเดือนประจำ หั้นต้องกะไปตลอดชีวิตกะคงเลือกกรุงไทยคือเก่า

คึดว่ามีบทบาทหลาย โดยเฉพาะที่เวลาคึดไปซื้อของ เพราะว่ายุคสมัยนี้คึดคงต้องสแกนจ่าย อย่างน้อยคึดต้องมีธนาคารเอาไว้รับเงินของลูกค้า หั้นคึดบ่ได้ไปจ่ายผู้อื่นคึดคึดต้องรับเงิน

คึดว่าเป็นของ ttb หั้นสมมุติว่าเฮ็ดในเรื่องของบัตรเครดิต รู้สึกว่ามันน่าสิให้สิทธิพิเศษหลาย เท่าที่เคยอ่านและเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นมา

อาจสิบ่ไปแล้ว เพราะว่าอย่างตอนนี้กะบ่ได้ไปธนาคารมาหลายเดือนแล้ว เพราะเฮ็ดอิหยังในโทรศัพท์มือถือตลอด ในแอปตลอด จ่ายเงินอิหยังกะตามแต่อยู่ในแอปตลอด

ดีที่สุดกะเป็นธนาคารกรุงไทย เพราะว่าไปกะงานดู๋ แล้วกะคนบ่ค่อยหลาย

เฮ็ดบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ว่าเฮ็ดผ่านโต LINE ที่มันสามารถเว้าเสียงเข้าไปว่าโตซื้ออิหยังแหน่ มันโตสิบันทึกให้โต ดีมาก เฮ็ดให้โตโตว่าแต่ละเดือนโตโตเงินกับอิหยังไปแหน่

สามารถลดได้อีหลี โดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าที่มันบ่จำเป็น มันสามารถเฮ็ดให้เฮามีเงินเก็บหลายขึ้น

ถ้าต้องออกไปข้างนอกบ้าน กะสิกินข้าวให้อยู่กะให้เรียบร้อยก่อน จั่งสิออกไปข้างนอก กะสิบ่ได้กะเรื่องค่าข้าว

สำคัญ เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่าเฮาสิสามารถเฮ็ดอาชีพนี้ไปได้โดนส่ำใด ฉะนั้นการที่ออมเงินในปัจจุบัน มันเฮาเป็นเหมือนการเฮ็ดให้อนาคตเฮาเนี่ย มีเงินเฮา

ถ้ามีเงินเหลือกะสิเลือกเก็บออมไว้ เพราะว่าอย่างน้อยหั้นกะมีเงินออม กะเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอิหยังในชีวิตที่เป็นเงินฉุกเฉินเนี่ย กะกะยังมีเงินกะ

จากช่อง YouTube เพราะว่าเป็นคนบ่มักอ่านหนังสือ การที่มีคนมาสรุปให้เฮาฟังเนี่ยเฮาสิเข้าใจได้มากกว่า แล้วเฮาเฮาสิมองเห็นภาพว่ามันเป็นจั่งใด มันมาจั่งใด ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของเขา ที่เขาผ่านการเรียนรู้มาหลายสิบปี เหมือนมาสรุปให้เฮาฟัง เฮาเลยเฮาว่าตรงนี้เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะกับเฮา

กะเป็นเรื่องของการรับของมาขาย อาจจะเป็นของมือสอง อย่างที่บอกว่าเป็นตุ๊กตามือสองหรือว่าเป็นพวกหนังสือมือสอง กะกะสิมาขายต่อ บวกกำไร นิดหน่อย บ่หลาย

รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของไผของมัน มันบ่แม่นเรื่องของเฮาที่เฮาจะต้องไปใส่ใจหรือว่าไปเฮาเรื่องเงินเรื่องทองของเขา เฮาควรที่จะโฟกัสเจ้าของ ควรที่จะใส่ใจเจ้าของว่าการเงินเฮาเป็นจั่งใดเฮาพอ

สามารถเริ่มสอนได้ตั้งแต่ตอนอนุบาล เวลาที่ส่งลูกหลานไปโรงเรียนกะคือให้เงินไปสิบบาท จักบาทจั่งสิเหลือ หรือว่าต้องซื้อขนมจักบาทจั่งสิมีเงินเก็บ หั้นอยากได้ดินสอ หั้นอยากได้สี อยากได้รูปวาด ต้องเก็บเงินจักบาท ⁠

เอารถยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์ เพราะว่าหั้นมันหลายบาทกะอาจจะบ่สามารถไปยืมผู้ใดได้

คึดว่าวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญ คึดมีความรู้แต่คึดบ่มีวินัยในการเก็บเงินคึดบ่มีประโยชน์อิหยัง แต่หั้นคึดเป็นคนที่มีวินัย อย่างน้อยหั้นคึดบ่ได้เอาเงินไปลงทุน คึดคึดยังมีวินัยในการเก็บเงินเก็บออม

มีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใซ้ แต่ใซ้บ่ได้หลาย มีแค่พอว่าหั้นเดือนนี้เงินเดือนบ่ออกใซ้ยังพออยู่ได้ ยังพอเอาเงินไปจ่ายหนี้จ่ายสินได้อยู่

เตรียมพร้อมแล้ว เพราะว่ามันเป็นภาคบังคับของข้าราชการที่จะต้องมีการออม กบข. แล้วกะ มีเก็บเงินเป็น DCA เพราะว่ากะอยากเกษียณแล้วมีเงินกะ สิได้ไปเที่ยว

อีกสิบปีข้างหน้ากะยังคงเป็นคือเก่า กะค่อยค่อยเก็บเงิน ค่อยค่อย DCA ไปคือเก่า บ่ได้กะว่าสิมีเงินหลายขึ้น เพราะว่า อาชีพเป็นข้าราชการประจำ เงินกะคงบ่ได้ต่างจากตอนนี้เท่าใด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

แน่นอนว่าหั้นเฮามีเงินเนี่ย เฮามีอิสระ เฮาอยากไปเที่ยวไสเฮาได้ หั้นเฮามีเงิน โดยเฉพาะเฮามีเงินประจำเนี่ยมันเฮาจิเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าอย่างน้อยเดือนนี้เฮาเฮามีเงินเฮา จะบ่ต้องทุกข์ใจหลาย

คึดว่าบ่เฮ็ดให้ยากขึ้นเดะ ตรงกันข้ามคึดคือมันอาจจะเฮ็ดให้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำ เพราะว่าเงินดิจิทัลนี่มันคึดเฮ็ดให้คึดสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย คึดสิฝากเงิน คึดสิออมเงิน มันเฮ็ดได้ง่าย สะดวกขึ้น

แน่นอนว่าการใซ้เงินเนี่ย มันมีความสำคัญกว่าการมีเงินหลายอยู่แล้ว

คึดว่ามันจำเป็น มันเฮ็ดให้คึดคึดว่าคึดจ่ายอิหยังไปแหน่ แล้วคึดสำคัญหรือบ่สำคัญ เดือนต่อมาคึดคึดสิได้ระวังเจ้าของว่าบ่ต้องจ่ายอันนี้หลายไป เออ นี่กินหลายไป อันนี้ซื้อของบ่จำเป็นหลายไป

เป็นวิชาที่ควรสอนในโรงเรียนเพราะว่า การที่เฮามีวินัยตั้งแต่เด็กน้อย มันสิเฮ็ดให้ติดโตเฮาจนเฮาใหญ่ ตอนน้อยน้อยนี่เฮาควรมีวินัยทางการเงินอยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่เฮาให้เงินเฮาไปโรงเรียน ฉะนั้นเฮาได้แตะเงินตั้งแต่น้อยน้อย ตรงนี้เฮาเลยเป็นข้อดีที่จะสอนวินัยให้กับเด็กน้อยได้

คึดว่าชีวิตคึดสิเครียดคัก เพราะว่าคึดบ่รู้ว่า ตอนนี้คึดสิมีเงิน มื้ออื่นคึดสิมีเงิน หรือว่าอีกสิบปีคึดสิมีเงินบ่ มันคึดสิเฮ็ดให้คึดบ่สำบายใจ จนสุดท้ายคึดอาจจะเฮ็ดให้บ่สำบายกายคือกัน

คึดว่าควรมี เพราะว่าเด็กมหาลัยเนี่ยบ่แม่นว่าทุกคนมีเงินจ่ายค่าเทอมเอง บางคนนี่อาจจะต้องขอพ่อแม่ และพ่อแม่บางเที่ยอาจจะมีปัญหาหรือเกิดอิหยังสักอย่างเฮ็ดให้บ่มีเงินตรงนั้น แต่ค่าเทอมเนี่ยมันยังคงหมุนไปเรื่อยเรื่อย ฉะนั้นเนี่ย การเป็นเด็กมหาลัยคึดควรที่จะมีเงินสำรองฉุกเฉินตรงนี้ เอาไว้จ่ายค่าเทอม

มีความฝันว่าอยากจะพาครอบครัวนี่ไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องใซ้เงินหลายเพราะว่าการที่ใซ้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย ใซ้บ่แม่นคนพื้นที่ ใซ้ต้องจ้างไกด์ หรือว่าใซ้อาจจะต้องไปกับลูกทัวร์ ฉะนั้นแล้วใซ้ต้องมีเงินหลายหลาย เวลาเที่ยวใซ้สิได้มีความสุข

คึดว่าถ้ามีโอกาสคึดควรที่จะไป หั้นบ่ได้ต้องยึดติดกับการเฮ็ดงานที่เมืองไทยคึดควรที่จะไปต่างประเทศ เพราะว่าต่างประเทศเนี่ย เศรษฐกิจมันบ่คือคึด บางเที่ยได้เงินหลายกว่าคึด แล้วคึดสามารถส่งเงินมาให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่ประเทศไทยได้

บ่เคยคึดเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าของเฮ็ดงานเป็นข้าราชการ ฉะนั้นหั้นป่วยหนักเนี่ยข้าราชการคึดบ่สามารถไล่ออกอยู่แล้ว คึดคึดต้องเฮ็ดการลาตามลำดับขั้นตอน แต่เรื่องของการเงินคึดคึดว่าบ่มีปัญหา เพราะว่าข้าราชการเนี่ยคึดต้องจ่ายเงินให้คึดอยู่แล้วเป็นเงินเดือน

แน่นอนว่าโซเชียลเฮ็ดให้เฮาเฮาเงินหลาย เพราะว่าเฮาสิเห็นคนอื่นลงรูปหรือว่าลงหม้องไปเที่ยว หม้องต่างต่าง ที่เฮารู้สึกว่าเฮาเฮาอยากไป มันเฮาเฮ็ดให้เฮาอยากที่จะมี อยากที่จะเป็น อยากที่จะไปคือเขา

คึดว่ามีผลกระทบต่อเจ้าของ เพราะว่าอย่างน้อยคึดคึดต้องไปซื้อเนื้อสัตว์ เนื้อหมู ซื้อผักจากตลาดหรือว่าจากห้างอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมันบ่ดีเฮ็ดให้ราคาสูงจนเกินไปคึดเฮ็ดให้เงินคึดน้อยลงคือกัน

เก็บเงินตั้งแต่ ป. หนึ่ง เพราะว่าคุณครูให้เก็บเงินแล้วกะฝากเงินอยู่โรงเรียนกับธนาคารออมสิน กะเลยต้องเก็บ เพราะว่าสิ้นเดือนสิได้เอาบัญชีไปปรับ มักเห็นตอนที่กะเลขในบัญชีมันหลายขึ้น

เหมิดหลายกับของกิน เพราะว่าเหมิดเครียดเหมิดเหมิดสิกิน โดยเฉพาะบุฟเฟต์หรือว่าอาหารที่มันแพงแพงเนี่ย หั้งมื้อเครียดหลายส่ำใดเหมิดอยากกินหลายส่ำนั้น เหมิดเลยเหมิดหลายกับของกิน

ถ้ากินข้าวซื่อซื่อ บ่ได้เครียดเนี่ย กะกะมื้อละร้อย แต่ถ้าสมมุติมื้อใดอยู่ในช่วงที่เครียดเนี่ย อาจจะกะมื้อละห้าร้อยหกร้อยกะแล้วแต่มื้อ แต่ว่าส่วนใหญ่กะบ่ค่อยเครียด กะเลยบ่ได้กะว่าเจ้าของกะเงินหลายต่อมื้อ

เป็นเงินเดือนประจำของข้าราชการกะพอกะ เพราะว่าหักหนี้หักหยังแล้วมันกะเหลือพอกิน แล้วกะยังพอมีเงินได้เก็บอยู่ กะเลยกะว่ามันพอกะอยู่แต่ละเดือน

พาครอบครัวไปเที่ยวได้ แต่กะกะว่าอาจสิหลายปี เพราะว่าตอนนี้กะพยายามเก็บเงินอยู่ แล้วกะกะว่าการเงินตอนเนี้ยมันยังบ่พร้อม แต่ในอนาคตอาจจะสักสิบปีหรือสิบห้าปีสิสามารถพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวได้ เพราะว่าตอนนั้นอาจจะเก็บเงินได้หลายแล้ว

เฮ็ดให้ คิดฮอดตอนที่น้อยน้อยอยู่ เพราะว่าการเก็บเงินในกระปุกออมสินนี่ เฮาสิบ่รู้เลยว่าตอนนี้เงินเฮาหลายส่ำใด เฮาสิเฮาอีกเที่ยหนึ่งตอนที่เฮาสิมาทุบกระปุก แล้วเฮาเฮาสิมานั่งลุ้นว่าเฮาสิได้เงินหลายส่ำใด ซึ่งมันเฮาเป็นความรู้สึกที่ดีของเฮาในวัยเด็ก

คึดว่าการมีหลายอาชีพนี่ดีกว่าอาชีพเดียว ในกรณีที่คึดเฮ็ดงานที่มันบ่มีความมั่นคง แต่หั้นคึดเฮ็ดงานที่มันมีความมั่นคงเช่น การเป็นข้าราชการเนี่ย บางเที่ยการเป็นอาชีพเดียวอาจจะดีกว่า เพราะว่าอาชีพข้าราชการมันคึดเมื่อยพอคึดแล้ว ถ้าเกิดมีหลายอาชีพคึดอาจสิเฮ็ดให้คึดรู้สึกว่ามันเมื่อยจนเกินไปหรือเปล่า

รู้สึกว่ามีความสุขกับการเฮ็ดงานในปัจจุบัน เพราะว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยมันได้เงินประจำอยู่แล้ว ฉะนั้นเฮาเฮาสิรู้ว่าเดือนนี้เฮาได้เงินเท่าใด แล้วเฮาสิ่งจำเป็นที่เฮาต้องจ่ายเนี่ย มีอิหยังแหน่ แต่ละเดือนเฮาสิเหลือเงินส่ำใด ฉะนั้นการเฮ็ดงานประจำเฮาเลยเป็นความสุขของเฮาในการหาเงิน

บ่อยากซื้อบ้านหรือว่าคอนโด เพราะว่าตอนนี้บ้านที่อยู่กะหลังใหญ่แล้วกะได้อยู่กับพ่อ แม่ หลาน กะเลยคิดว่ามันอบอุ่นแล้ว บ่อยากซื้อบ้านหรือคอนโดแล้วกะย้ายออกไปอยู่ผู้เดียว

ซื้อได้ เพราะว่าเวลาที่เฮาเครียดหรือว่าเฮาบ่มีความสุข อย่างน้อยการได้ซื้อของที่เฮามัก มันเฮาสิเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาได้ เช่น การได้ไปคอนเสิร์ตหรือว่าการได้ไปเบิ่ง นักร้องที่เฮามัก